एकूनिसशे सत्तरा या वर्सा रशियन देशातले लोक आपल्या। सरकाराचेर सारखीच रागात जालीं सगळ्या लोकांनी मेलां। च्यार ची सरकार उदयलि आणि एक नवीन सरकार। निवडूनक हाळदी तारिपण थोड्या महिन्यानी बोल्शेविक। नावाच्या साम्यवादी गटान तेनची सत्तेचेर काबिज केलो त्यांचो। नेता व्लादिमीर लेनिन येंनि रशिया आणि आनींक। एकरा देशांक घेऊन सोवियत समाजवादाक। प्रजासत्ता संघ <hesitation> निर्माण केलो।